اي نجيب معقم وماي واسفنجاي ونخلطم يعني ونحط السفنجاي ونعصغا ونمسح بيها الثلاجي بعد ما نفرغها طبعاً من الغراض وبعد ما نمسحها بالمقم نرجع نمسحا بسفنجاي نظيفي يعني بدون معقم بس ماي وبعدين نمسحها بوصلي نجففها وهذا هو